Ya lo sé, peru dendi’l viagi últimu án muau cosas i creu que devías de pensá-lu otra ves. I me da igual que me digas que só testarúu. Ha'l favol de paral un momentu el cochi en essa gasolinera i palramus mentris que comemus. Que te conoçu i quandu no comis pos te piensas cosas que no sonin. I yo creu que con essu ya le muamus el parecel i si no ya se m'ocurri más ná i mejol hazé-li assuntu á si va a tenel razón.